نحاول لماكسيموم نشوف شنوا المشكل فالبورطابل و لا فريزو نشوف لي باغاماتخ نتاع بورطابلي <hesitation> كين وحلت وحلت وملقيت بيها وين نشوف اقرب بوتيك دو تيليفون ولا لي يصلحو لي التيليفون نمشيلو نعطيلو التلفون نقلو شوفلي امان اسك <hesitation> اسك منلغيزو ولا من تيليفون هذيك شنو نجم نعمل